أقدر أتكلم شوي باللغة الإنجليزية بس مو بشكل جيد أو شكل ممتاز، يعني أحيانًا أستخدمها في محادثات بسيطة أو فهم الناس بشكل بسيط أو أكلمهم بأشياء بسيطة، أتمنى إني أتعلمها أكثر بالمستقبل عشان أتناولها وأفهم الناس ويفهموني وأقدر أتحدثها بطلاقة.